أجل رياضة كرة القدم أؤديها بشكل جيد جدا، حتى أظن أنني من أحرف من لعب تلك الكرة، أما غيري لا أراه في تلك الحرفنة، على الرغم من أني أرى بعض أشخاص بمح- بهم من لعب جيدين جدا، إلا أنني أرى أنني في مكانة مرموقة.